Anjara asan'ny amboadia hampirindra tsara ekôsistema satria izy masiaka. Kafiry. Ave izy atahôran'olo ke miaro aty ala io izy beko olo tsy mandratra izy.